ما بختار أفقد لا هاتفى ولا مفاتيحى، هذا معناه أصلاً إنى شخص مو مركز مو مصحصح لحاله، كيف أضيع مفاتيحى ل أضيع الجوال تبعى، لا هذا ولا هذا طبعاً ، اش <hesitation> بس خلينا نحكى أن أضعف الإيمان يوم أضيع شى، أعتقد أن المفاتيح سهل بسيط ان أحنا نرجعها، لكن الجوال والمعلومات اللى على الجوال صعبة والله.